Yë tex jo'ot këkpë jue yë wanëp në ko'o kanë najk kayanyë este waj pak ka'anë, t'sëpyë, t'se'ey ka'anë a yë namëdëyëbë pues jue yë este në ko'o najtyë xëjk xodotyë ti'i najtyë dun j'ibë jak padakanbë, a yë bi'i mas chyuk unkpë në ko'o najk dun este ti'i në padakanyë në ko'o najk nëwi'inxonënyë. nëp ko'o yë kaxpaxën o je yë dun ji'i wa'atëp, a xi'i yë tex jadumbë je'e a'ax nak dun nyënëmbyë a'ax nyënëmbyë yë tëkëk, tëkëk jue yë myëdë, tëkëk akondukyë jue yë ji'ibë padakëp xëjk xodotyë, este arroz xodotyë y oy bi'i queso muk yaj wi'inwatëbyë o pë kaj tyam bi'i ko'on moch, muk mot'spë jedun bi'i myëj mëwatëp.